Umm thand bi dav gya zəlly arz babamda, ar dəyda rəga, ar usga ar dəyda ɓamasa, ma ɓagamda ɓag ka masa kum dəgadaɓamasa ətra ar vanga usg matahala ma valətvang nətir mat ghalma kumd luktir sasma gahamdagha ka yuwa kum rahənt ka ya slakwaha, ya nduhaha, darava, dafa ɓarga’a sasa barga, kwa sasa bara kach-kachang, almanah ar sas an sahubgan, tow mathinara thing ləyhatsthaɓa bathav, nə’dara ma sgha sig nəndara ma hirz nuda da thilga ɓathyau hulf sarha kuwar jzəgvaru ka zarh na hulfən kwan ma kuwa kwan ma kəndaya, kwan ma bajʒga slalava kum vana bathgan kum ba gwara-gwara ma thirnanda thing ka gwara-gwarən thama ajzu kum da vəku kwaɓa davah litnin am dagal da swagwa dəgəy nagnuram ma kwaska wara-wara mud ninkum da ning muda bath ba kiya ɓatir davaləy thir ma dəykumdady nud kan gwazam mən mən majəra ba kwa ɗgadəg kwanna dəgəy nagnin kum vəlga vəlg bi kum vəyaru ka agwa ku ghuchka nalnəg ka dgana ba zəry yagha nənma nalnəg kadəgan ammud da ɗaykumdət fakumda nud ka hiya ma ku kuwar fət ka həy makathan ma kum thuhum kum kaɓach dan kum bugdan. Thadur ndakwa bandkwaha dathirna a hutsyam hutsg ka ragwa, hutsyam hutsg ka ragwa, kum hutsa ragwa thaɓ kum ɓagan k-chil kum hitsa ba ragum da ma tahal mathmanda thingthab hutsa ragun thaɓa a jyam dəda thaɗa lyuha kwan bitsgan da madgan kwah bitsgan da madgan kwah bitsgna da həla, kum thəydgan da jzalzala ma thmamda thig thəydgan da jzajzala kum da faras kara mada ɓaga ɓag sarta riga ka jyam da rig thaɓa jyam ma da rig thaba riyam da rig kum bga a njzu sati buu riya hiya ma riyamda rig ka hiyan thaɓa a ndakwan tsa thəya nathig yawa riyan indara ammʊa inva riya indaran thaɓa ma riyamda rig kindaran thaɓ ma a jzayam dəda lagwa chagulɓa jzəyam dəda ku vana lagwa chahulɓa kwagan ma duh thaɓ kum sa duhassa luki kum sas kudamdal kung sa ma dəya ya ɓayna yawu dədama kwadala ghwavala dəd kirar həy takwah hikti kum sasa daləy thirn kathət kathəg siga kwathirna kudal kugga ba kayr ba ba hiyən ma ar tsaga ba ar vdatir da thakala ar da tak-kadəna da svathaɓa haya var nuda da dvaɓ mɓu-mɓu haya vartha nuda da dva ma haya vahəg thama tra thaɓ ma tavatəg tha ma a ɗukumd da vənga hukti dəy da kaf davachi da hayma hayg kavara am gaha ka yu. Kum tsaga hiyavarin takura higaha ma kudandal kudiga harba yuwah divah tikimda darug-darug-da darug dalithrna hayabi ba biski hina kama ma favidfi sak tikara gigana aurig kah piya kurdi dik babahanda bi da kalkinda muda mai pudag biya aunidgavagan hayahi kiskirga kan hitsaba badig sigila bida balkimda nud kiɓa madali thirna madahi thrna dali thirma neʒa hayamda hyada madavali thrna kum gave ditsagaham tas buwa hkrda adda tig dugasa ardi thadura to tihalla kuh thaba wurgi wura hirma kada migiya kim kibacukane dida kada migiya kim kiba cukane hida mi giya engiyi miga divakwa di da makasuka dishaga kum sadishiga kum dagui da gahayuwa bama kwahin thiba kullum kun bag badkaha magigimda higma lukti fak madigrmda thinga anigaba uus sas thaba sadi hiythaba masamdaga hiyin ma bagiga giga. Thinathinga dally thirna kum saba ndukah ba khuum daləy thirn da tskumd yu savak ragən savak usgən ma tsakumda tsəg yuw daləy thrin kum may tatsayi kum həna da way ma kwa məng na ɓulnwan da tsabvu kwa maya dəy vum hi badkwah da gir ɓiwas bilma ba kwaahg bilma ard gwazamənma madumdəg gwazamin ta’ag ma ɗəyvars nindara ghwav ar dən da gra da indar pal-pal ma taltəg dava ba bəgkət ta madala kdapa slark vana zav matghala da hubvars yuva tghala sas thaɓ davig kum zəgan kafən tha wah ba tahala kwahən thaɓ kum vana ba ba’a kwan ka dəgət kwu vana həygan kum zəgan tahala kwahma thina thinga a tahala kwahma thinan da bi thina thinga a waram ba tahala thinanda thinga ma bum usarkam alhamdullahi hubamdu hubg-ka wahal amma nda kwan kam alhamdullah may na wahalbi məng nənjəy bila. A amay wandən sivdana ga injiya may ruwa tahalakwa ma thay wahal biya amma wur huɓamduhuɓg ka wahal badakwanən ndakəy wahal badakwanən ndakəy wahaləy kum hubg mumda ba mayriya dəga zəga kn yuna asigah thava dəgəy dadan njza dvakay birhada birg yuw;n day ba gaɓaday dədama huda gha ndini tow amma ndakwanna usk yazəgil ma ba hənhəti da way thimuthinga dalay thirna kum hənta dalay thirna da sda zəra zararina kun da hi ka jzakwa kun vluwa da duhwarna thay va dəgy kum zəgnənda kwah kina alhamdullah baban. <noise>